<hesitation> yakhola evisaa vya khuloloma, khu manyonyi. A manyo kano ne virange vya nyasaye, ne nyasaye yalola ombu vyosi vive nende inyumba, singana mundu ali nendo inyumba, ne ninjikhale hango wanjo hano malanga menga vwa manyonyi kombakhanga inyumba yako. Sikali na makhona ta, nesha, karumikhiranga omunwa okhuombakha inyumba yako. Kanyola khucha khumikhonye ne kanoka <hesitation> <hesitation> elisafu kidogo iyo mukhonye nikarula nikatsia. Khumusala ka kombokhakho. Nomba kata kanyela khuombokha khuinyumba ikulu, nomba kata kanyela khuombokha eeh, malala kombokhanga hata mu vwina sanasana muvwina vwacha hasi, nanyola haundi linyonyi lyaombokhamo. Na manyonyi kane kali nende mera, khuli nende vituka, khuli nende makholove, khuli nende makhongocha, khuli nende eeh, emichiminyi vyosi mbwo nyasaye niyewalonga. Ma eeh linyonyi inyumba yalyo eeh, eli nende lira lakini njikiliekhwo, singanaa likhongocha. Lili nende inyumba lyombakhanga khumusula, ikulu roundi. Ne olola likhongocha, amanyonyi kano khulimo nenda kalivwanga, aah khulimo nende akalipwanga aka nyasaye yavola mbu, mundu anyola khurarumikhira, <hesitation> sasa sikhunyela khurumikhira. Li- likhule sonyola khulia tawe, sikia lienela la likerango omukoso ombi khurula muvandu, <hesitation> lileranga omukhoso ombo muvandu va nyasaye yalonga, <hesitation> khuli nende linyonyi singana <hesitation> eeh, okhonende linyonyi lindi, lifwana limafulili, ne si liene lino khandi silililwanga tawe. Avavukusu valanganga mbu wambuto wambuto lino lyayanjo kopolo khalilonga putukho, phunyola phunyole lili msinasiri, komie ikulu maliengi siomurue asimu basu. Lakini putuku, uwicha kholola diplokhanga, khoherie neno khandi silipwangatawe, ihongo ja silipwangatawe. Onenda amanyonyi, sing'anamapata, mapata kanaanko kanyasaya poara <laughs> <hesitation> kholiewa. Khuli nende chingokho, chosi chiri hasi ha manyonyi. Kene kano nyasaye yakhola sina, yahana khuliekho.